روتيني الصباحي استيقاز مبكر مسلا ستة ونص صباحا، <hesitation> اشرب كوباية ماء لبدء اليوم، تمارين صباحية من عشرين لتلاتين دقيقة، الافطار الصحي مسل البيض او الشوفان، قراءة او مراجعة خطة اليوم، <hesitation> روتين نهاري بدأ العمل او الدراسة، فترات استراحة قصيرة ، غذاء صحي، استكمال المهام، والروتين المسائي العودة للمنزل والانتهاء من العمل.